Bolong no kebo lainani khwlaina bagwi kaham khe uansugui khwlaioui na di. Lama thangna bagwi kaham khe saimanjak map compass tei GPS manwi tubudi. Nangkukma manwirok tubudi. Puila chubachu manui manwirok jesa torch hór chungna chengnai tei belai kheno nangkukma jorani bagwi musukmung. Kwrak rírok kwrak jutarok kanwi tei chámung tei twi kwbángma thom khlai di. Hor snammani twino kwthar khlaimani tei chajak buphangrokno sinimani hai kwthang tongnani rungmung swrwngdi. Nini lama tei kiphilwi phainani jora no khoroksano sa di. Sal jorao himdi phanno mwthangwi tongdi tei wngwi mankhe mari kwlang khaijak lamarogo tongdi. Nini uansukma no poito khlai di tei uansukya jorao khakchangma tongdi. Tiyar wngma bai forest ni bisingtwi safe journey wngwi mano.